नाइजीरिया के संस्कृति बहुते रंग विविध छे। नाइजीरिया में बहुत भाषा बोलल जाय छे। नाइजीरिया के लोग अपन संस्कृति के। कारण बहुत प्रसिद्ध छे ईहा बहुये भाषा। बोलल जाय छे मुख्य रूप से उत्तर में रहे छे।